<hesitation> gawni mi ni mi nunə ani təm təsimi daŋsə sə mi bə kar mi kuma bankə mi nu zənsəre nə min ruydəlləre bə təm am dikəre mi nunə al ba mini kenə mari i gbənimi al daga mida wase tənən ni daŋsə neri kimi ni renə kimrə ali mibə min duwu to nerikimini ban nəkə in ettu guru mi danə nerikiw ettul ɓaɓan mibə tew ay rerə min ɓa. Min nu nusəl mi nunə i ay nəkə tiw ay rerə e gawni wakati alunə gbəmu kuma wakati alunə gbəmu kuma a danə wase tənən tə ani yawasu ama bankə gbəmu gam nəkə ganu ida en məsəpa i daŋsə i tome ənkəabə ani abəbən ka are ani a reren gə ban kə abə ani abəbən ay tew ayrerə gawni mi min bu tabə e min kə kəsə kan irin daŋsə agərə antəm abəybərə i tomi ton aa mari ay danə waki ay məre mə ellu kə da gerə a lusə yotə ə ani irem ani wəl an bə ama wəy təm ɓikə nəm daŋsə i təsimi gawni təm makərənta am. Mari gəni gawsimi dikə sə təsimi ən mə zo ninkə ni mə danə an mokə mə ávəkə kaw manu daŋsə kətələ a aw i daŋsə i da makarantare ay sə ni i va nə sə i wonə i da aw nə butəm zuləpa i bi i di din tətəre sə i roydə ron aykə mukə a gəsənrə ya ninkə ruydəl mə ruydə alikə da kamsənkam məsəpaya a gəsə mə ruydə irim ruydəl alirə gəgən mə da irin ruydəl ali mə bə wanə daŋsə da kamsən məsəpa ani tew ay re rə mə wəkə wən gawni rənsə mani gəni an təmsə taysimi ani məkən wanə ɓikənrə ani to gə kulə bankə tew daŋsə gani mini na may ba may oynə tomsə sə gəna ali mi wəku gə nə kpunə yari bul bul ən ay shutənə a nə gbundənə takpənə pa anwai doy antəm taru a doydi a doydi tete bayre sə a doy gbəngəra pa to mi zay mi ɓawsu kpunə ay ni mi ukəna- wan kan kulə pa ay mi ritə rin kin urbə kə da re makantarə kə ka oy on kpunə aw ya. Sə mikə ninkə ni shimiya sə mə nakənə roydəl mari gəni ay al sə min gəgən mibə mikə reren mida ar daysə mi gawnə ay me zesə temlə mini mi da yaŋgə buni min ɓaw min re makantarə har menə mi da oy tomsə gomnati allə bəkə mene əpəre təkə ən kə ire ar ayrə ari mikə re wawəgə reni gam nəkə niya mibə butəwo mi oy min zulə pa ani mikə oy də wanə naybəyre bə pat mire wawəgə dini min mi min ankə i rirə ni ani ni ani dasə akə may gəni ay kə da gawsi dikə kə taysin roydəllə ar kallə ar mikən yer wan mi yer ani so roydəl daŋsə ni min mi nunə an roydəl ɓikəl səw sə garə may gəni ay gawsimi sə taysimi alirə roydəl ali an karmi kuma mari gəni ay bəkə a wanu may daŋsə min yasə nə ur allə ar mi oy nu zumalə ay pat mikə bə wanu wombəl mabu ikə dolə bəkə temlə mini gəgən mari gəni ay parə təm dansə taysimi sə mi gərə ruydəl ali mi yasə nə may gəni ayrə.